﻿Yaiporu vaera, yaiporu vaera kua ne sal marina, ani soja jei supeva, jokua depende mbae tembiuko oyeapotava, ngaravi yaiporuiño mbaenunga ojopota jokua tembiupeva, kuako oimeta guinoi jokua <hesitation> ocosina vaera jare oikua vaera jare oikua vaera mbae mbaenunga yukiko ipuereta oiti mbaenunga tembiupe jare depende mbaenunga tembiukova jare kiraiko yayueva ani kiraiko oyueta cliente retava jae jokua se jae